أفضل العيش في قلعة طبعاً لأنها تشبه المنزل نستطيع أن نعيش فيها بسلامة فهي تمتلك على جدران وأثاث وأمور طبيعية <hesitation> تختلف عن المنازل الحديثة لكن تبقى أشبه بكثير من السفينة الفضائية لأنها تحمل مواصفات المنزل.